මේකේ අහල තියනවා ඔබේ සිහින සැබෑ කර ගන්නේ නැතුව තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුලුවන්ද කියලා. ඇත්තටම කියනවනම් <hesitation> තෘප්තිමත් ජීවිතයක් අපිට ලැබෙන්නේ <hesitation> සිහින සැබෑ කර ගැනීම <hesitation> තුළින්ම නෙමෙයි <hesitation> අපි මේ ජීවිතය දිහා බලන විදිහෙන් කියලයි මට හිතෙන්නේ. මොකද <hesitation> අපිට පුංචි දේකින් හරි <hesitation> අපි එදිනෙදා ජීවිතේ <hesitation> අපිට ලැබෙන දේවල් ගැනම විතරක් <hesitation> හිතලා <hesitation> ඒවට සතූතිවන්ත වෙලා <hesitation> සතුටින් ජීවිතේ දකින්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් <hesitation> ඇත්තටම අපිට හැම දවසකම තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නකෝ අපේ සිහින කියන්නේ හිතමු <hesitation> අපි නිකන් ලෞකික වශයෙන් අපිට <hesitation> ලබා ගන්ඩ තියෙන දෙයක් ගැන හිතමු. අපි හිතමු <hesitation> අපි හොඳ ලස්සන ගෙයක් <hesitation> හදා ගන්න හිතන් ඉන්නවා <hesitation> ඒක අපේ සිහිනයක් කියලා. එතකොට <hesitation> ඒ සිහිනෙ <hesitation> කවද හරි සැබෑ කර ගන්න කම් <hesitation> එහෙම වුණොත් අපිට <hesitation> සතුටින් ඉන්න බැරි වෙනවනේ <hesitation> ඒ කියන්නේ ඒ සිහින නිසාම නම් <hesitation> අපිට ඒ සතුට <hesitation> ලැබෙන්නේ <hesitation> අපිට ඒ දවස <hesitation> වෙනකන් අපේ සතුට අහිමි වෙනවා අපිට <hesitation> මේක දැන් හදන්න පරක්කු වෙනවනේ තාම මට ගෙයක් නෑ කියන හැඟීම නිසා. ඒක නිසා <hesitation> සිහින සැබෑ කර ගැනීමෙන්ම නෙමෙයි අපිට <hesitation> තෘප්තිය එන්නේ. අපි <hesitation> vඑදිනෙදා ජීවිතය දකින්න අපේ මනස පුහුණු කරලා තියෙන විදිහෙනුයි කියල මට හිතෙන්නේ.